Kenia ndraiky zen̈y <hesitation> nanjary indepondan zen̈y izy nahaleo ten̈a tamin'ny roiaômini zen̈y izy tamin'ny arivo sivinjato tsôtampolo telo amby zen̈y. Rehefa avy nan̈ano hetsika <hesitation> mba hetsika tamin'ny môman zen̈y mba ahazahoan-drô fahaleovanten̈an-drô, fahafahandrô.